De <hesitation> Amin'ny resaka fitafiagna zagny, lay tena tiako, zaho tsy dia miriry izy io lôatra. Fô zaho fô ndraiky tsy tsy mankahala le lafo be, tsy oe le lafo moa zany fa lay itako tsara moa zegny e, ôhatry zao marika, lamba marika le lafolafo reny, ôhatry nike ,de kiraro kôa karanjeny, de resaka lamba koa mbô tiako zeigny le magnaragnarada-môdy e, igny zany no anisany mbô fitafy mbô tiako.